Kabë da'a yëdun oy mukyatëp porque të jëdun tyam ayoy yaj mayujnë yë telefono, yë television, yë en piakanak a'ax dun tyam tarea adyunën commputadorak ji'ib a'ax i'ixë hasta internetëk nebyë a'ax dun myënanyën pues jaka jadun a'ax i'ijnë jukyajnë y yaj patnë kyapxtaknë të yëdun yaj mayujnë.